Pa deprendel una idioma nueva pos lo primeru sonin las ganas. Alo primeru sabel el nivel que se quiei ancançal. Tamién es güenu dal una güena horma de deprendimientu que casi conas necessiais i gustus de cá pressona, comu cussus en linia, las escuelas d'idiomas o las crassis particularis. Tamién es emportanti d'ascuchal i leyel en essa idioma i tental de dil a un sitiu ondi se palra essa idioma.